Warɛ han ni ta ze'ele tiŋa puan, daasɛko n ni ta paɛ dusi de la ba ka nyɛ ti ko'om nyuura saŋa za'a, hu wan nyɛ ti ko'om zi'an la kiira. Ba ka nyɛ ti mɔma'aha n de dia ti ba wan dita n de dunseba n ɔberi mɔɔrɔ la. Ba me ka nyɛti dia sɛla n sɔi la tiŋa ha ku'ɛ ti bugum han lu bini ti zi'an la nyɔ sɛla woo ni ki mɛ, la me ni bahɛ ti diisi la vom bɔna la dɛŋa puan sɛla n sɔi la, bugum san taa ba ka tari zi'an ti ba wan zɔ kiŋɛ ta nyɛ ta faarɛ la ni basɛ ti ba zo'e zo'e mi ni koŋɛ la nyɔvurɛ bugum la puan.